Katondo nemwi kusema ukweli nemwi chanzo nampendelea kwa sababu ntange inti katondo inkalya insima katondota <noise> <hesitation> yani katondo mara nkuzyuka inafulala pamanso tukulamkana na anjingi ntaile kuvyalo kama vino vikwene vi ilazima nkashitue isute ilazima nkashitue isute ngiindi ukavyalo ukuninamalinji insahule amakonde ngi yatike amakonde nimasalahika ama konde ayano indiye basi kabla yasima.